Kenya n'ihanga ery'omu East Africa, East African community hiine <hesitation> eki nkukirayo kukunda ahari Kenya eki abingi bakumanya obundi abandi nibaba batakukimanya ni language yaabo ei bakweta Kiswahili language, orurimi rwabo oru bakugamba rwanguhi kukwata kandi waawaarukwasire nkaanye nk'omuntu ni- ni- omu Rujungu nibakyeta enjoying okurugamba nikumpa nikumpa amashemeregwa ahaakuba ti rurimi rwangye konka nyeyongiire okurukwata. Ekindi, n'ebyokurya byabo omu- omu- omu rurimi rwabo nibabyeta Ugari omu Rukiga nitwa akahunga aka aku bakugoya konka oku bakuteeka akahunga kaabo, kiine oku kari, kiine entniso N'aha kiitu kandi waaza kureeba Kenya akahunga kaabo nibakataho, niba Bari tibakukatwaza nk'oku tukukatwaza itwe Abakiga. Nibakatwaza kare kiine value y'amaani kusinga itwe nk'oku okureeba twine nk'obushere, nk'enturire n'owaabo akahunga nikwe kari. Ekindi ni culture yaabo hariyo abantu abu bakweta ba Masai biine culture nungi waakureeba oku bakuzina okareeba ebi bakujwara okareeba n'ah'ensi yaahika, abingi bakaabiire nibenda bajware ezi emyenda eya eizire hati, okwetwaza nk'abajungu konka bo bakyaine egyo culture yaabo kandi waazayo noogireeba. Mbwenu ah'ensi yaahika kwokubireeba ebintu ebyo bishwa nk'ebyaba bisa ba- ba- barinziregye obuhangwa bwabo na- na- na- n'oku bari omu Rujungu nibakyeta, nibakyeta heritage, waazayo nooreeba kare bakiri abagaiga omu- omuobuhangwa bwabo n'ahi barugire. <hesitation>